اگر مجھے پوچھے تو تھیٹر کو بولیں گے۔ تھیٹر بولے تو ناٹکا ماتکا یہ وہ دیکھ لینے ملتا۔ اوپرا میں کیا کرنا، پہلے تو ہمنا کیا بھی نالج نہیں، دیکھو اوپرا کے بارے میں۔ کیا گانا گاتے، ان کو اچھ معلوم ہو ہوئے، بہت جور سی ہلوسی کیا کرتے، ہمنا کیا کیا بھی سمجھ نہیں آتا ان کا۔ وہ ہم جیسے لوگاں تھیٹر آج برابر ہے نا، وہ اوپرا، وہ اوپرا، ہمنا تو پہلے معلوم اس نہیں ہوتا۔ کیا وہ جو گانے گاتے، وہ سمجھ بھی نہیں آتے۔ جن کو بہت زیادہ معلوم رہتا انوچ کرنا۔ ہمیں تھیٹراں کو جانا، تھیٹراں بولے تو بہت مزہ آجاتا، دیکھو۔ تھیٹر میں دیکھنے کو تو ملتا، ہمنا نہیں سمجھ رہا بھی تو انو کیا ناٹک کرتے، اوہ اس سے تو سمجھ آجاتا۔ لیکن اوپرا کیا رہتا، گانے گانے سے جاتا آواز آ رہتے، دیکھو آواز میں کیا کیا بھی نہیں سمجھ آتا۔